ווענדינג מאשין ארבעט אזוי. ס'איז דא אסאך שעלווס, און אסאך חפצים אינעווייניג, צו עסן צו טרינקען, און מ'דריקט אויף די קנעפל וועלכע רייע מ'וויל, צום ביישפיל רייע פיר, און וועלכע לעטער פון די רייע מ'וויל, און ס'איז דא אזעלכע שטיקלעך, אייזענעס וואס האלטן אלע עסן, יענע אייזען מאכט זיך אראפ סאו ס'קומט אויס, איין זאך אויף אמאל פאלט אראפ אונטן. אונטן איז דא א לאך און מ'לייגט אריין די הענט און דארטן נעמט מען עס ארויס.